في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهچرة! هذه الطيور ضلت طريقها ف هبطت الى مكان غريب! هبطت الى مكان زي غابات واشچار وچبال، ووچدت إن الحياة في هذا المكان حياة هادئة ، واستطاعت أن تتأقلم على المكان والوطن الچديد وتكمل حياتها!